Boeza ndraiky e, izy edy biby mahey- <hesitation> mahey mikoragna, afka ma- magnery ny raha koragn'olo zegny izy e. <hesitation> Avake kôo mahey mitolagnampitro, zey ko anisan'ny raha mampiavka agnanjy.